ата баба аруағы маза бермей әулие аралап кеткен ағамыз ауруынан айықты ма
мен не істеуім керек өзі
сонда дан мен сенім жолында не істей аламын мен өстіп ақ болу үшін жаман жол болса қазір ақ өле салайын істемей ештеңе
тірі адамға батаны өлілер жақтан алып беретін не құдірет
сөйтсем бір керемет бір сөздер шығады
сен мынаны қайдан алдың деді маған
сен мына сөздерді қаяақтан алдың десем маған да аруақ айтып тұр дейді
арыстанбапқа барудың ата жолы мен түркістанға барудың төте жолы
ойлашы он мың жыл бұрынғы жазуды сөйтіп өшіріватыр анау көтенімен сырғанап ше
айдаладағы әр төбеге тәу ету тектілігіміздің белгісі ме
әр қандай ауырған адам әрі беріден кейін мен құран көрдім дұға көрдім деп өтірік айтып шығады
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
тылсым құбылыс қай заманда болмасын адамзаттың сенімін сан саққа жүгірткен
көзіне көрінген елестің сырын біреулер бақсы балгерден іздесе енді біреулер әулие әмбиелерді аралап ата баба аруағынан сұрап жатады
психологтар мұның барлығын психиканың бұзылуына балайды имамдар дінге қайшы дейді
бұл тақырыпта кім анығырақ айтады кім не айтады бүгін тыңдаймыз
рахым ағамыздың төрт жыл өмірі түсініксіз күйде өтті
әуелі бойына бір тылсым күш кіріп қараңғы түскеннен қинайды екен
ол күш таңға дейін арақ ішкізіп қайдағы жоқ дүниелерді айтатын көрінеді
тіпті ойында оқуға түсіріп мектеп бітіртіп сол тылсым одан кейін жоғарғы оқу орнын тәмәмдатқан
бірақ өзінің не көргенін қайда барып не оқып келгенін нақты айта алмаған
содан кейін ағамыз әулие аралап бақсылардан бата сұрау үшін бірталай жерге сапар шегеді
мен тентектеу болды деп айтты ойбай андай болып қалыпты деп те айтты
енді бақсыдан да бата алып көрдім ойбай сол жылы өзі тоқсан екінші жылдары көбейді бұл нәрсе
тоқсан екінші тоқсан үшінші жылдары кімді көрсең ойбай молда болды тәуіп болды неғып жатты ғой сол кездерде басталды ғой
маған айтқаны сен математиксің сен үш жұлдызды қосуың керек деді
ол кезде түсінбеймін ештеңені көңіл де аударған жоқпын
ал жеңгеміз сәрсенгүл жұбайының жағдайын көріп қатты қобалжиды болашағымыз не болады деп уайымдайды
әсіресе бұрышқа тұрып алып көрінбейтін аюмен күресіп жатқаны жанына қатты батқан
бала шағасымен үйден қашып шығып сарайдың төбесіне қонған күндері қаншама
көкпеңбек болып сөйтіп кетеді
сонымен аруақ дейді ме бұл қатты азып кетті
азып қырық күн жаңағы қырқымды сақтаймын деп үйде отырып алды ғой қараңғы тамда
тамағын есіктен жай алып кіреміз тамақты
өзі туалетке шыққан уақытта ешкімге қарамай тура кетіп тура шығады
бұның ақыры не болар екен деймін жаңағы ойланамын ғой қатты қиналды ғой арада қатты қиналды
жаңағы жерде мен тылсым күш деп жаңағы маған түсіндіреді сондай нелерді а мен жақсы түсінбеймін
негізі кезінде бұл сенбеген
әй менің баламды тәуіпке алып барайын мынаны апарып нан бастырып келейін жаңағы қалған ба деп ой айтамын ғой
қандай ол қандай ескілік деп деп сөйтетін
рахым аға студиямызға қош келдіңіз
көз алдыма үнемі тылсым дүниелер елестейді содан мазам қашады
осы мұңымды халыққа айтқым келеді жеткізгім келеді деп редакциямызға өзіңіз хабарласқан болатынсыз
енді бүгін міне студиямызда отырсыз бағдарламамызда қонақтасыз қош келдіңіз демекпіз
бұл қашан басталды
енді айтып келген кезде былай бала кезімнен бар бала кезден көрініп тұратын
бірақ оны түсінбейтінмін ештеңе не ол қаяақтан қалай ол
жаңа уже ол осы уақытқа шейін міне тоқсан үшінші жылға шейін мені жетелеп келді десем де болады былай түсінсем
но жамандыққа алып бармады жақсылық не қылмады былай орталықта жүріп келдім
әкем тоқсаныншы жылдан бастап ы бір күні қолымнан ертіп мектепке кіргізді бірінші сабаққа бірінші класқа
түсінбедім неге мені бірінші класқа кіргізеді мен енді үлкенмін ғой енді неге бірінші класқа кіргізеді
сонда бір келді де бір қағазды ашты қағазды ашып аллах деген жазу шықты
сонымен сабақ басталды өмірім мүлдем
яғни сабаққа апарды жетелеп иә
өмірім мүлдем өзгерді кейін түкке түсініксіз нәрсе
жаңағыдай тылсым дүние дейміз ғой былай жетелейді былай жетелейді өзім түсінбеймін ештеңеге
сонда жаңағыдай енді өзім жақсы білмеймін әйелім сырттан көреді ғой мен өзім не істеватқанымды
мен өзім былай тыныш жүрген сияқтымын былай
әйелім айтады сен былай қылдың былай қылдың былай қылдың дейді
мен айтамын үйде отырдым ғой еш жаққа шықпасам отырмын ғой десем жоқ осылай осылай болды дейді
енді маған қараңғы ғой енді ол
жақсы сабақта не істедіңіздер
осы өмірді үйретеді ғой былай айтқанда
кім мен мысалға былай айтқанда ы бір сөзі бар истинный мусульманин это и есть христианин дейді бұлардың сөзі
мұны түсінген жоқпын бұл қалай қандай сабақ сонда түсінбедік
ілім ілім дейінші былай
ағамызды бір тылсым күш қолынан жетектеп мектепке апарғандай болған иә иә
ұстазды көрдіңіз бе ұстазды
ұстаз міне осындай тақта отырады түрін көрген емеспін
тақта отырады да сақалы көрінеді болды ұстаз деп соған барамын болды көріністе
басқа оқушылар болды ма
болды алдындары болды жалғыз мен кірген жоқпын ол жерге былай болды
а кейін кейін жайлап құлап кете берді ғой деймін сондай бірдеңесі бар
рахым аға нақты көзіңізге ең алғаш не көрінді білесіз бе
бала кезімнен жанымда жүрді дедіңіз ғой жетелеп кім ол адам бейнесінде ме әлде кім
енді оны сөзбен жеткізу қиын негізі ше
былай мысалы тамақ жеп отырамын ба былай әшейін отырамын ба бірдеңе жаңағы көнбейді жаңағы аспаннан қол келеді де алып кетеді
аспанға былай көріп қарап жымиып тұрады мен орнымнан тұра алмай осы қиналып не екенін түсінбей отырамын
кейін қайтіп жерге қояды
жерге қойған кезде жаңағы енді қайтадан денеме рухым кіреді ғой енді кірген кезде ішімде астаң кестең
ақырет былай жер аударылып төңкеріліп жер болып жатады да сол жерде бір кішкентай бір тесікте аман қаламын
сезім де сөйлесесіз бе сол күш иесімен
жоқ ол кезде сөйлескен жоқпын
сонымен жаңағы дүниеде жалғыз өзім қалғандай сондай күй болады ішімде
сонымен жаңағы бір тесікте ме бір жерде аман қаламын да жердің бетіне шығамын
жердің бетіне шықсам бір жерде су ағып жатыр бір жерде өртеніп жатыр бір жерде неғып жатыр
бірақ ешкім жоқ
неменемен енді бір адам табайын да бір әйел табайын да үйленейін де адамды көбейтейін деймін де шығып бара жатқан кезде тоқтайды жаңағы
өзіме келемін бірақ әлсіз боламын өте әлсіз боламын
қай жерде өз өзіңізге келгенде айналаңызға қарасаңыз қайда үйде отырасыз ба орныңызда боласыз ба
ешқайда шығып кетпегенсіз иә
тамақ жеп отырмын енді былай түсінбеймін де
мына жақта үш секунд төрт секунд бес секунд мына өзіміздің дүниеде ал ол жақта көп отырамын
түсінбеймін түс секілді ғой сонда
енді түс емес қой отырмын ғой кәдімгі тамақ жеп отырмын ғой
қай уақытта болсын ол белгісіз мына уақытта келе ме мына уақыт түсінбеймін ол нәрсені
бірақ та басқаға кетіп қаласыз
бірақ жаңа айтып қалдыңыз ғой өзіме солай көрінеді деп ал бірақ жұбайыңыз жұбайыңыз басқа нәрселерді айтады иә
жоқ ол кезде былай ғой бала кезде ғой енді ол кезде жұбай жоқ басқа жоқ ешкімге айтпайтынмын
өзім түсінбейтінмін кейін кейін тоқсан үшінші жылдан кейін
үйленгеннен кейін әйеліме айттым мен сексен үште үйлендім ғой әйеліме айттым мен осындай осындай жағдай болады менде сол кезде маған сөйлеме де осылай шығып кет
мен өзіме өзім келемін сол кезде шығамын
оны түсінбеймін мен де білмеймін неге екенін
бірақ білемін жақсы нәрсе әйтеуір мені жақсылыққа жетелейді
жамандыққа енді неге дегенмен жамандық жасап жасатпайды
бір тоқ сияқты екі жақта былай шықсам тоқ ұрады да қайтатын сияқты
бірақ бір кездерде жиі болып қалады бір кездерде жоқ болып кетеді
енді оны түсінген жоқпын енді бас кезінде солай болды
бұны не үшін сұрап тұрмын
жеңгемізбен сұхбаттасқан кезде ол кісі айтты кейде деді бұрышта тұрған көрінбейтін аюмен алысып кетеді деді
кейін тоқсан үштен кейін ғой ол ол тоқсан үштен
аюша ақырып аю келіп тұр деп аюмен алысып кетеді екенсіз

оны өзіңіз білмейсіз бе
жоқ былай көзіме көрінеді ғой
аюды көресіз үйдің ішінде аю жүреді иә иә иә
енді былай ол рухани болу керек менің түсінігім бойынша рухани күш жаңағы төбелес иә былай айтқанда
ішіндегі рух мына арыстанның белгісі король иә патшалық жай өмір біздің и аю
аю деген мына бізде аюб пайғамбарымыз көп сынаған дейміз ғой солай болу керек менің түсінігім бойынша
іштей күреседі ғой деймін жаңағы іште дүние күреседі ғой деймін
сонда енді мысалы былай қарасаңыз арыстан күшті аюды жеңуі керек
ол барды да арыстан жеңілді арыстан жеңіліп барып ол ағаштың түбіне барып жатты болып
жаңағы аю айтады сен жата бер керек кезде шақырамыз дейді
ол сол кезде мен жаңағы өзім жақсы білмеймін жаңағы аюға ұқсап ақырады екенмін
жарайды аға ммм кейбір кездері өзіңіздің әйеліңіз өзіңізге жағымсыз кейіптерде елестейді екен
жоқ елестемейді көрінеді солай өзі
бірде айтқаныңыз бар екен сен маған жалмауыз болып көрінесің деп
оны енді былай ашуланған кезде айттыңыз ба жеңгеме әлде
жоқ шынымен солай ма шынымен
былай айтқанда жалмауыз деп енді сіздер түсінесіздер жалмауыз шашы былай ондай емес
просто жақпайды жеватқан тамағы да жақпайды анауысы да жақпайды біліп тұрмын оны дұрыс емес
сол болады тек қылығы жақпайды істеген қылықтары бәрі түгелі жақпайды
біз айтамыз ғой мынау үйден су шықты ма деп сол сияқты үйге сыйдырмайды ммм
сізді әйеліңіз қырық күн бойы бір бөлмеден шықпай бір бөлмеде тұрды деді иә
тамақты да сол бөлмеден шықпай ішеді екенсіз
сыртқа шыққанда енді дәретпен басқасымен ешкімнің көзіне тіке қарамай ешкімнің жүзіне қарамай төмен қарап өте шығады екенсіз
қайтып кіріп кетеді екенсіз бөлмеге қырық күн
иә иә қырық күн енді толық айта алмаймын қырық күн деп
ы бір отыз күндей болған шығар енді
оған не себеп болды
енді жаңа айттым ғой түсінбедім бір күндері айтты сен қырқыңды сақта ұшасың деді
енді ұшасың дегенде біз енді ол кезде құс болып мен ұшамын деп ойладым ғой енді былай ойбай ұшады екенмін өйтемін бүйтемін
сөйтсем ол еркіндік екен ғой ол
қазғарышқа жұмысқа кіріп кетемін деп ойлаған шығарсыз
енді ол талай ойға бардым ғой енді бірақ негізі еркіндік екен ғой құс деген еркіндік екен
сонда еркіндікке шағасың деген екен ғой
түсінген жоқпын ол кезде жаңағы қырқын сақтадым
енді ол кезде мен қатты қиналдым қатты қиналдым ештеңе түсінбейді ешкім де түсінбейді
молдаға барамын тәуіпке барамын бармаған тәуібім бармаған молдам қалмады
әркім әртүрлі айтады жаңағы мен айтамын осындай осындай жағдай болып
өзім жақсы түсінбеймін
мен ол кезде бір әріп пен бір әріптің басын қоса алмаймын
әйелімді алып аламын жаныма түсінші соны кейін мені жәй түсіндіріп бересің маған мен ештеңе түсінбей жатырмын деймін
әйелімді алып аламын жаңағы түсіндіреді маған
сол кезде қырық күн отырдым
ммм енді құдайдан сұрадым ғой енді мен не істеуім керек өзі
содан мен сенім жолында не істей аламын мен өстіп ақ болу үшін
жаман жол болса қазір ақ өле салайын істемей ештеңені

сонда енді жаңағы көрініс бір кітапты көрсетті
кітапты кәдімгі былай очки таққан кісі жай очки таққан кісі тұр сыртында
бұл не болды деймін
сөйтіп парақтап көрсетті парақтаса бүкіл сурет жаңағы ішінде парақтың барлығында сол сурет
оны түсіне қоймадым не секілді
жаңағы кітап кейін бір қазақтың сәукеле киген бір әдемі келіншегі болды
сол мынаны сен алуың керек дейді жаңағылар
сонда мынаны үйленуің керек дейді бұл не бұл деймін
соны жаңағы барып не ғып тұрған кезде жаңағы өзіме келдім қайтадан
кейін былай жай көрсем мына енді өмірдің ілімі екен ғой жаңағы көзі ашық дейміз ғой былай айтқанда көріп көрсетіп
соның бәрі тәрбие екен ғой жаңағы
қырық күн бір бөлмеде тығылып отырған кезде тағы не көрдіңіз аға бір ай
әрбір адам өзін жөндесін дейді соның өзі сауап дейді дауыс
сізге сонда сабақ өтті ме қырық күн мен өзім сөйтіп түсінемін
сабақ деп кіргізді ғой мектепке кіргізді
мен ойладым да төртінші кластан бір күн өткенін білдім
ыыы одан кейін жоғары оқу орнына түсіпсіз мектеп бітіріп иә
иә он бірді бітірдім рухани жоғарғы иә рухани иә иә рухани
қай мамандыққа түстіңіз аға
мен айтып берейін бәрін түгелін тегіс
он бірінші бітірдім он бірден кейін педагогический институтты бітірдім
кейін жаңағы не дейді академиясына кетіп қалдыңыз ба
ойыңызда екінші дипломды алып алыпсыз ғой
мен ойлап бірдеңке ойлаған емес
наоборот мен қайта құтылуға әрекет жасайтынмын осыдан құтылайыншы жақсы
түрлі емшілерге барғаныңызды да естідік
оның арасында бір әйел сізге көмектесіпті де
бірақ ол кісі көмектесті деп айтуға келе ме ол кісі сізді емдеді ме не істеді
былай болды енді мен жаңағыдай ауырып жатқан кезде қатты қиналып жаттым ғой енді айқайлап жаңағы сол кезде мамам бір ы бақсыға барыпты
бақсыға барған екен ойбай үйіңде біреу ауырып жатыр ол жаңағы бір бата алуы керек
қамшы бар нағашы жұрттарыңызда бір қамшы бар қамшыны алып жаңағы адам емдеуі керек дейді ғой енді
мен енді саулық үшін мейлі не болса да істейінші бұл тек яғни өзіңізді сырқатпын деп ойладыңыз иә
ол кезде жоқ былай рухани иә рухани иә рухани
деніңіз сау иә денім сау тексерілсеңіз

ауырғаныңызды анаңыз қалай білді
енді айттым ғой айқайлаймын жаңағыдай шыға алмаймын
бұл маған қорқынышпен келді ғой үреймен келді
өзім жаңағы аспазбын тойларға палау жасаймын
сол кезде палау жасап келгеннен кейін жаңағы дастархан береді ғой енді көршілерді шақырамын да беремін
неғып болғаннан кейін кешке қас қарайғанда басталады өзі күн батқан кезде сонда ағам бар есіктің алдында
ағамның үйіне барып отыра берген кезде басталды бұл нәрсе
мені лақтырды келіп
енді болды өлемін деймін ғой енді тек қана өлім болды
үйге жүгіріп келіп жетіп келіп жаңа әйелім менің маған өтірік да айтады терің шаршап кеткен сенің дейді ол сол кезде дейді
мен айтам өлемін өлемін болды өлемін деймін де мұздай суға түсемін кішкене жаураған кезде өзіме келемін
мұздай суға түсемін кішкене жаураған кезде бір бір екі үш минутта өзіме келемін
сол кезде ммм төрт ай сенсеңіз ұйықтаған жоқпын ммм төрт ай ұйқы болған жоқ
иә ол жағы айтылды анаңыз
иә жаңағыдай бақсыға барған кезде осындай осындай ауырып жатыр сол қамшыны әкеліп бұл емдеу керек деді
соны бақсы келді үйге осы күнде кел деді ол кезде мамам айтты ойбай сен қамшыны алып кел ешкіммен амандаспа ешкіммен не қылма
алып кел деп қамшыны алып келді
сонан үйге бақсы келді жаңағы батасын берді
бір комнатаны босаттық та екі салып мына жерде сен отырасың мына жерде бағың отырады
келген кезде емдей бересің қамшымен деп қамшыны іліп қой деді
енді ондай нәрсені көрген емеспіз ғой біз қорықтық
не істеді бақсы нақты
бақсы бізге бата берді болды басқа ештеңе деген жоқ қой
айтты олар өздері келіп айтады өздері келіп баяндайды деді басқа ештеңе айтқан жоқ қой маған үйреткен жоқ ештеңені
одан кейін әулие аралауды бастадыңыз
әулие аралауды мына жаққа келгеннен кейін мына ол жақтарда бір моллалармен шықтым
бірақ ешқандай бір көрген жоқпын ештеңке қанша әулие араласам да ешқандай бір
нақтырақ айтсаңыз қанша жерге бардыңыз қай жерлерге бардыңыз
яссауи арыстанбап дейміз ғой енді соған бардым
сол кезде ахмет яссауиге келген кезде қатты басым ауырды қатты басым
барлығы аралап кетті енді таңертең
мен аралауға шамам жоқ сонда енді ол жерде ауырып жатқан кезімде айтпақшы бір кітапті көрсетті
сен ишансың дейді ғой сен ишансың дейді
сен адамдарды мынау бізде ишансың дегеннен кейін іздеп біраз ізденгенмін ишан кім ишан не ол деп
сол кезде бір куаныш деген ишан болған ол қамшымен айғайлап тұрып неғылатын емдейтін
сол кезде маған айтады ол жаңылысты сен оны жасама сен мына кітаппен емдейсің деп ісмиазам деген кітап бар соны көрсетті
осындай жерден кітапханадан аласың алпыс теңгеге аласың деді
енді ол кезде ол бізде болған жоқ енді түркістанға келген кезде ол кітапті көрдім алпыс теңгеге алдым
сөйтсем ішінде жаңағы м нақты қанша жерге бардыңыз
осы барған жерім осы ғой жаңағы арыстанбап ата ыыы ибрахим ата қарашаш ана жаңағы
көмегі тиді ме сол киелі жерлерге барғанның әулие аралағанның
енді біз бәріміз сол береді деп ойлаймыз ғой бірақ бермейді
біз алуымыз керек
бірақ әрбір қасиеті бар әрбір нәрсенің олар пәктікке алып келеді ғой барлығы пәктікке алып келеді ғой бізге бермейді ештеңе
қанша көрдім бардым ештеңе берген жоқ
әлі күнге дейін көресіз бе сол аруақтарды иә иә аруақ
бағаналы бері енді айтылды ғой тылсым күш деп ыыы жеңгеміз оның аруақ екеніне сенеді екен
сіз өзіңіз қалай ойлайсыз
мен өзім ата баба аруағы болу мүмкін бе
білмеймін білмеген нәрсені айтпай ақ қоя салайын оны түсінбеймін
білген көрген нәрсемді айтайын
мен сол ортаға соны шақырдым айтайық мына білімділер бар көзі ашықтар бар
көргендер бар білгендер бар
мен көзі ашық деп білімділерді айтамын
бүгін біздің ортамызда тоқберген байтасов ағамыз отыр қош келдіңіз аға
бір жылдары әулие аралау құдды бір трендке айналып кетті ғой
тығырыққа тірелгендердің бәрі көмекті құдайдан емес әулие адамдардан солардың аруағынан сұрап жатты солардан қолдау сұрап жатты
қазір кішкене сейілген сияқты
бірақ сапарлар әлі де жалғасуда
аға сұхбатымызды бастамас бұрын әуелі кішігірім сюжет көріп алайықшы
атышулы ата жолы деген бар
тоқберген байтасов сол жолда керуендер ұйымдастырады
кәдімгі туроператорлар сияқты баратын жерлер аялдайтын орындар маршрут шығындар бәрі есептеліп жоспарланады
тек круизден ерекшелігі арнайы талаптары бар дәретте болу әйелдерге міндетті түрде орамал тағу тағысын тағылар
одан бөлек қалаған бағытыңа кете салмайсың
әулиелерді аралау реттілігі бар
алдымен бес атаға тағзым етіп одан кейін қырық бір әулиенің басына барып дегендей
ол ордада мысалы дәретті үйрену керек киімді үйрену керек зиярат деген не екенін үйрену керек құранды үйрену керек
тіптен мынау кейбіреуісі мына қол жаюды да білмейді мына
сондай сосын енді мына ы сол орданың өзінен бірге ас ішуді үйрену керек те мына
ал ас ішудің өзінде мәнісі бар сен тұрып кетпейсің бата қайырасың ас осында құран оқисың осындай деген жалпы қазақтың дәстүрі
деген қандай болып ол орданың осындай сабақ болу керек бір
сосын барып енді сол зияраттауды ол кезде мына ы мына қырыну керек ешқандай жүн болмауы керек ы ешқандай мынадай киімнің өзі соның бәрін түсіндіріп
содан кейін бес атадан өтеді
бес атадан өткеннен кейін де өзі адамда бір өзгеріс болады
бір түсінбейтін жүрген нәрсесі көз ашыла бастайды
сосын адам өзінде бір құлық болады да барамын деген
тоқберген аға бұрындары мұндай әулие әмбие бақсы балгер ешқайсысын мойындамаған екенсіз
енді тіпті сол ыыы тылсым күштер туралы зерттеу де жүргізген екенсіз аруақтар туралы
мен ешқашанда дін түгілі мұхаммед пайғамбарымыздың өзіне сенбейтін едім де кезінде ол араб еді деп
ы тоғыз түрлі өнер меңгердім
менен жөнделмеген істелмеген нәрсе қалмады
сөйте сөйте келіп ы уақыт келді м жасымыз келді өсті
және мен ы кезінде бір тылсымның күштің барын сезетінмін
өйткені ол енді өнерде жүргеннен кейін бәрі сонымен байланысты ғой тылсыммен байланысты
көп шешілмейтін жұмбақтар мысалы бір ы үлкен машина жөндеген соң бір қандай нәрсе болсын соның бір шешімін таба алмағанда бір уақытта түсіңе кіреді
қанша уақыт дереу ертеңіне барып соны істей қояды
өзіңіздің басыңыздан өткен яғни
иә оның бәрі енді оны байқап жүрмін енді яғни біз тылсымнан бір басқаруда тұратынымызға менің көзім жетіп жүрген
содан кейін барып кейін осы содан кейін мен енді іздене бастадым
қай жерде емші болса соған іздеп барамын
ана белая мага черная красная мага дегендердің бәрін зерттедім
содан кейін мына гипноз дегенді зерттедім
ол адамға теріс әсері бар екенін оның яғни сөзде құдірет бар екенін
әртүрлі дәрі шөптер жасап шөптер зерттеп сөйтіп жүріп барып осы мына ата жолы дегенге сол кездерде келдім мен
мәжбүрлі түрде жоқ мен бірінші неден бастадым мен өзі ы қызылордада өстім де мына сөздің құны деген бала кезімде
сөздің қадірін біліп өстік те үлкендерден сөз естіп
содан маған бір жұмысқа бір жігіт кірді
ол кезде мен машина жөндеумен шұғылданатынмын
соны айтады біз дейді аруақтардан сөйлесеміз дейді
сосын мен күлдім сендер не қай жақтағы аруақтармен
жоқ рас дейді
енді менің көп көріпкелдерге жолыққанда енді көбінесе мен енді ы сенбеймін де маған айтады сенің артыңда біреу еріп жүр дейді
түрін суреттеп берші деймін де суреттейді
анау да соны айтады мынау да сосын енді екі үш адам айтқаннан кейін ол енді ұғымды болады ғой
яғни демек көріп тұр деген сөз
содан бардым жаңағы сол ордазға ордаға бардым ал енді бата алып бердім
маған айтады да дәрет болу керек моншаға түсіп бәрін істеймін деп
содан енді анау сөйлестік
қарасаң енді өзі тұрмыстық әркім тілі болады ғой әңгімесі сөздік қорын байқадым
ал енді бата шығаршы десем сөйтсем бір керемет бір сөздер шығады
сен мынаны қайдан оқыдың сен мына сөздерді қаяақтан алдың десем маған аруақ айтып тұр дейді
сосын тағы көңіліме онша не болды бұдан да басқалар бар ма дедім де
бар ма бұдан басқа бар деді
маған соның ортасына апарың дедім соның ортасына кірдім
сосын кіргенде енді менің жүрген жерімнің бәрі енді көрген кезде бір концерт сияқты да жүрген
мына аруақ деген сайтта маған бір аруақ болмайды маған екі үшеуін қойып қойыңдар деп солай
мына сонымен бата бата туралы біраз зерттедім бірақ менің қателіктер де көп
өздері ойдан түйсікте бірақ оның ішінде небір құнды сөздер шығады да
яғни ана адамның өзінің сөздік қорында тіл байлығында жоқ сөздерді аруақ сыбырлап бере ме сонда
жоқ кәдімгі ол енді оның бір несі өте бір қиын
мына құранды мұхаммед пайғамбар жоқ соған келіп тұр ғой ол адамның әуелі сіз сөйлестіңіз тілдік қорын дүниетанымын байқадыңыз
енді ол былай дейді бата берген кезде ол мүлдем өзгеріп шыға келді басқа нәрселерді
трансқа кіреді енді оның бәрін мен жазылдым да қазір табанынан келеді табанынан келеді де мына ы бауырға келеді
бауыр арқылы бауырдың екі ортасының тамыры бар жүрекке өтеді
бізге сол ғой түсініксіз болып тұрған
кеңірдек сонда аруақтың өзі
үн келеді үн береді үн келеді үн келген кезде мына музыканы қалай мына үнінен сен өлең шығаруың керек
үнді танып тұрсың сен домбыра ойнап тұр сен соны елестетіп тұрсың да қандай құбылыс боватқанын бұл да сол сияқты нәрсе де
мұхаммед пайғамбарымызға кезінде осылай құранды осылай түсірген яғни трансқа кіреді құран оқылады бірақ оны өзі түсінбейді
өйткені құранда айтқан ей мұхаммед пайғамбар ы сен құранды аяттар түскеннен кейін құранды бірден оқыма деген
раббыңнан білім сұра деген де содан кейін оқы деген
яғни ол құпия болды ғой әлі кезге дейін құпия
қаншама құранның сол секілді аруақтар үн береді иә
иә үн береді соны шығарады сосын соны өзі түсінбейді трансқа кіреді
кезінде бұның бәрі бір керемет болды таңғаларлық сөйткенімен енді қанша дегенмен өмірді көрдім
ол кезде мен ы жасым келіп бардым
содан кейін мына ы әулиелердің басында барған кезде ол ерекше ы мен жұртпен сөйлесем
біреуінде мынадай мұқтаж болады біреуінде бала жоқ біреуінде басқа жоқ
біреуі отын сұрап жүр біреуі қатын сұрап жүр деген сияқты да сөйтіп біліп аламын ғой
барғаннан кейін осындай сексен адам отырады да оған сексен адам арқылы жас қыздар келеді де ғалым дейді иә тоқберген дейді
оны мені таныған да көрген жоқ мен сонда соның бәрін сөйтеді де ол ананың шынын ішіндегі нәрселерін шығарады да
ол адам жылайды мұңнан сол мұңын біреуінің мұқтажын біреуінің тыққан сыры бар солардың деректерін шығарады соларды біліп отырады
иә сол батамен шығып отырады яғни оны кім айтып отыр
оны енді кім айтыватыр дегенде мысалы балаға жас кім сөйлетеді өзіңіз ойлаңызшы жас
мысалы қазір жас балалар кейде бір сөздерді айтады да біздің өзімізден сандырақтайды сандырақтайды
бата алып беру дегенде батаны кім кімнен кімге алып береді сол туралы түсіндіріңізші
ы көрдің бе осы жерде мына қысқа осындай сұрақтар қойылыватыр да
бұл дәрежеден халық қазір көп өтіп кетіп өйткені бұл қалай берілетінін біз нақты жауап күтеміз аға
енді бағдарлама уақыты шектеулі болғаннан кейін аруақтан аласыз ба адамнан аласыз ба ол бата дегенді
мына сен аруақ дегеннің өзі аруақ дегеннің өзі он төрт ы он төрт сипаттан тұрады қызыл түс болады оны жеті жеті қуаттың жиынтығы болады
адамда қырық бір періште болады
сен аруақты түсіну үшін адам өзінің бүкіл қуаттарының жүйесін түсіну керек те
бүкіл қуаттарымыз бірлігі аруақ болып аталады
бірақ енді қазіргі біздің біздің түсінігіміз осы рухани ата бабалардың білетін білімді біз қазір мына ғұлама академиктер түсінбейміз
яғни көріп отырған халық та түсінбейді сол себепті нақты айтыңызшы батаны кім кімнен кімге алып береді
енді енді кім береді батаны енді ыыы жаңа мына кісінің сөйлескені сияқты ұқсас та транс бірақ бұдан басқа
ол енді сол аққу сұңқар оның дайындығы болуы керек қазір біз соны дайындаватырмыз
енді егер де не қылатын болса да соны бата алып беруде қандай бата деген қандай болады деген біз осыларды сөзбен айтқаннан гөрі іспен дәлелдеген дұрыс та кәдімгі амалменен
десе де қазір енді түсіндіріп өтіңіз ыыы бата сұрап келген адамға сіздер аруақтан бата алып енді қараңыз
бұл метофизикалық құбылыс сіздің сұрап тұрғаныңыз метофизиканы сұрап тұрсыз да
қазір әлемде жоқ әлі зерттелгенмен де оған ешқандай американдық барлық ғалымдардың әлі жетпей тұрған нәрсесі қазақ халқында амалға айналыватыр да
сіз енді соны сұрап тұрсыз да
ол енді жарайды мен енді бере аламын сызық бейнесін бере аламын сандық бейнесін бере аламын сөздік сөздік түсіндірме бейнесін беріңізші бізге аға
сөздік түсіндірмеде ол қалай құранда ы қырық екінші ы сүре қырық екінші сүре елу бірінші аятта былай деген алла тағала м ы адам баласымен сөйлеседі деген адам баласымен
ондай аят жоқ қой аға қырық елу бірінші аятта көкейге салу болса немесе бір тұра тұрыңыздар сөзді бөлмеңіз
немесе бір перденің арасынан артынан сөйлеседі міне қырық екінші сүре елу бірінші аят
немесе араларынан бірінші бір елші тағайындап сөйлеседі деген
енді алтыншы сүре тұра тұр енді алтыншы сүре жүз он бірінші мен сендермен өліктерді сөйлестіремін деген
алдарыңа бар нәрсені жинаймын деген былай басталады әй мұхаммед сен өлгендерге естірте де алмайсың деп келетін аяттар бар да
ондай ойдан аятты құрастыра салуға болмайды да сіз басқа жаққа қуып кеттіңіз
енді айтыңызшы сол аят түсіндім аға жаңағы сүренің атауын айтыңызшы
алтыншы сүре жүз он бірінші аят алтыншы сүренің атауын айтыңызшы
ал енді осы аталарын сендер мына жоқ атауын сұраватырмын мен қазақша айт қазақша мінекей тізіп қойдым да қазақша атын бәрі тұр менде
қазақша не пайда ал атын айттым жарайды батаны қояйықшы бата туралы нақты жауап ала алмадық аға кешіріңіз
батаны қояйық жарайды мынаған өтейікші әрбір адам туралы әрбір адам туралы хабар алдырамыз дедіңіз иә
мінекей қазір осы жерде кез келген кез келген адамның аты жөні ы туған күні сандық белгісі мына кісі енді не боватыр ғой
қазір осыны туған күні аты жөні сандық белгісімен хабарласып ана жақтан егер де бір ол адам дайын тұруы керек сол бір он бес жиырма минуттың ішінде кім екенін айтып береді де
өзі түсінуі керек те кім екенін
онда қандай рухани жағдай болғанда ол енді жамандық айтылмайды рухани жаңағыдай қандай бір ы қателіктер бар нені не істеу керек
бұл жерде бата деген бұл жерде ол сенің бір адамды адамдылыққа жетелеу керек
жақсы ана жақ дегеніңіз қай жақ аға хабарды кімнен алдырасыз
қазір осы жерде қазір қазір осы кезде менде осындай құраннан хабар алатын ы жалпы төрт қана ыыы адамымыз бар
өйткені бәрі көбісі мына дүниеге байланып кетеді басқа не қылады төмендеп қалады құраннан алдырасыздар ма қателеседі
ы содан екеуі ғана нақты қазір кез келген сұраққа жауап аға хабарды құраннан алдырасыздар ма
құраннан да ана жақ дегеніңіз қай жақ
біздің біздің ы қазір қызылордада бар алматыда бар осы астанада бар м
хабарды қай жақтан алдырасыздар
енді хабар тылсымнан алады
бір орталық па қай жер ол
сіз кеше бардыңыз ғой мынау ордаға сіздерді кіргіздік
бірақ біздің ордаға сіздей жалаңбас ешкімді кіргізбейміз бір
ол жердің кірген кезде табанымызға от жақтыңыз иә аластадыңыз
өріс дейді адамда жеті өріс болады мына иіс еріп жүреді сол иісті біз үйге кіргізбейміз
сондықтан біздің ы қанша біздің ы қатарымызда кез келген адам жүре алмайды
сондықтан бізде сәл ғана тамақтан ғана бұрынғы бабаларымыз тамақтан ғана қателессең ақпарат өзгереді сондықтан үнемі оны қадағалап отыру керек
жоқ аға былай істейікші иә мен сізге нақты сұрақ қойдым ғой бата туралы айтпадыңыз енді
хабар алдырып берем дедіңіз иә
аты жөнімді жылымды айтсам сіз алдырып бересіз енді сол хабарды қайдан алдырып бересіз соны айтыңызшы
кім айтады оны сізге сіз қайдан білесіз оны әлде жаңағыдай табаныңыздан үн боп өте ме біз соны түсінбей тұрмыз
енді хабар дегеннің әр түсің түзелмей ісің түзелмейді дейді
біз осы отырған бәріміз ол тылсымнан ы біздің болашағымыздан біздің өткен шағымыздан хабар алуымыз керек
құранның бәрі осы түс туралы жүсіп жолы дейді де мына жүсіп пайғамбар қайдан алады
енді бұрынғы өткен әулие әмбиелер маған өйткені сендер тарихты ы бір мазақ қылыватырсыңдар да тарихты
бұның деген енді қазір бір ешқандай осы елу екі минуттың ішінде жарайды оның бәрін айтып шығу мүмкін емес
жақсы мүмкін емес болса келесі сұраққа көшейік онда
сұхбатыңызда аққуларым сұңқарларым деп қалдыңыз иә
біз білетін аққу сұңқар ол енді құс енді біз үшін әрине ал сіздер үшін кім олар
мынау ы әр нәрсенің ы біз үш нәрседен тұрамыз да егер де мынау әл фараби атамыз айтып кеткен ғой мына бірінші мына сандық тіл білімі болуы керек
сосын мына сызық сызбалық дейді де ы осы үш нәрсені тұру керек
барлық нәрсені де начертательная геометрия үш бөліммен сол ы бізге ы танылуға тиіс заттың танылады да үш көлеңкесінен иә
сол сияқты әрбір нәрсе біздің өрістің өзі біз мынау абай атамыз айтқан адам деген тән мен жан деген
қалған жындар біздің мына төменгі осы қызметші
енді жын дегеннің өзі қазір ой аға тұра тұрыңыз мен сізді аққуға келе ме десем қай жақтаң бастадыңыз
аққу деген кімдер аруақтардың аты ма жындардың аты ма
қара ақ енді бұрын бұрынғы кезде бұрынғы заманда ақ анау пайғамбарлық қасиетті меңгерген аналарымыз болған көріпкел
осы жоқшылықтан құтқарған бұл тарихта көп қой оларды ақ манатты деп аталған ақ манатты
ал енді мына аққу сұңқар деген метафизикалық бұл теңеу сұңқар яғни олар тірі адам емес қой біз секілді
енді м ол қойылған ат ол яғни ол ы сол жиілікпенен жұмыс істейтіндер сұңқарлық жиілік болады аққулық жиілік болады
ал қара енді өзі адам қырық бір жиіліктен сіздің қызметкерлеріңіз бе сонда
ол менің емес ы ол мына халықтың жоқ сізбен бірге керуен ұйымдастыратын қарапайым пенделер ме біз секілді әлде ол
керуен ұйымдастыратындай біз керуенге тіптен қабылдамаймыз да шығармаймыз сіздердің ойларыңыз мүлде қысқа да
біз керуенге дайындаудың өзі мүмкін емес қазіргі заманда
мінекей мына кісінің қазір ауырғың келсе жалаңбас жүр басында бас киім тастамайды
түнде ұйықтағанда да тапсырамыз жалаңбас жату өйткені неге жалаңбас жүрген адам жетесіз болады мына маңдай сормаңдайланады ыыы бүкіл аяннан үзіледі
енді қазіргі біздің қоғам оған дайын емес қой сонда кімді алып барасың апармаймыз
айтыңызшы сіз білесіз бе аққулар мен сұңқарлар кімдер екенін
мен оны да зерттегенмін мен оны да зерттедім білемін ғой менің екі жоғарғы білімім бар
бірінші аққу сұңқарлары біздің ауылға келді қостанай облысына
біз партиядан ы адамдар барып зеттеген соң мен үлкен кісі отыз бес жыл намаз оқимын мені шақыртты
сонда мен есіктен кірген кезде только он бірінші жылы соңғы қажылыққа барғанмын басымда ақ үстімде ақ кірген кезде ой сіздің әулиеңіз бар екен сіздің неңіз бар екен деп
сосын ақ адамдарға қарасам сұңқар аққу болып жүрген ана жерде бір үйде тығылып істейді ана жерде бір үйде
біздің әрбір ауылдан көбін білемін әке шешелерін арақ ішеді ыыы алқаш болған бетімен күйеуінен айырылып кеткен қыздар
өздерінше бөтен дауыспен неше түрлі бірдеңелерді үйретіп сосын беруін біз шындатып дұрыстап
сонда олар қарапайым адамдар болды ғой
ы сол ы білімсіз білімсіз адамдар жеті он класс білімдері бар сол әуелде барған сол ағынға мен мыналардың жетекшісін де білемін ата жолдың вот
олар соларды жинап алып әуелі бастарына орамал тартып әйтеуір онысы дұрыс әйтеуір бастарына орамал тартқызып арақтан кішкене арылтқызып
бетімен жүрістен арылтқызып соған көндірген
бірақ бәрі де ақша үшін мал үшін мал сояды нетеді барғанда оның үстіне иә ақша мал үшін оны жасыратын ештеңе жоқ
жаңа айта алмай отыр ғой сүрелердің бәрінің аттары бар әне ана балам біліп отыр әрбір сүренің
жарайды ыыы вот сонда айтайын дегенім сол балалардың олар білімі жоқ балалар оқи алмайды әрі қарай оқығысы келмейді былайша
а бірақ оларды тәртіпке кішкене келтірген өздері оқытқан сондайларды ғана жинап оқытып
солардың қыздарды аққу дейді еркектерін сұңқар дейді
яғни жинап алып неше түрлі мен дұрыс айттым ғой ұйымдастырушылар ғой ұйымдастырушы дұрыс айттың өте дұрыс айттың
аға сіз әулие аралаған кезде осындай бір арнайы топпен бардыңыз ба әлде өзіңіз бардыңыз
мына қазақстанға келгеннен кейін арнайы сол топпен бардым былай
сіз осы ата жолымен бардыңыз ба иә иә иә
дәрет бірінші жоқ ол шарттарын түсіндік
керуенге дайындау қазіргі заманда мүмкін емес деді қырық күн дайындайды екенсіздер иә
қанша шығын кетті қалай бардыңыздар сол жағын айтып беріңізші оған қалай
жиырма бес мың теңге бердім ғой ол кезде а қойға
ол енді қазір мына маңызын айтпасаңыз осылай әңгіме болып қалып кете береді осылай ше
маңызын айтайын мен сізге қалай екен
маңызын бағаналы бері естіп жатырмыз аға
өзіңіз айтып қойдыңыз ғой ешқандай жазылған жоқпын просто аралап қайттым болды
жиырма бес мың теңгемен қанша жерді аралап келдіңіз
енді мына осы мына ыыы шымкенттен бастап жаңағы қарашаш ана қойдың аты құны иә қарашаш ана ы ибрахим ата кейін дейді

төрт мың теңгенің шығынына жиырма бес мың жұмсап тұр ғой әдемі
қанша адам бардыңыздар
ол кезде біз он бес жиырма шақты адам бардық қой
бір көлік жалдап барып келдіңіздер иә иә иә
ол жетектеп алып енді жетектеп дейді ғой алып барды
аға жаңа қай сүре қай аят дедіңіз тағы бір қайталап жібересіз бе
алтыншы сүре ы жүз он бірінші аят ы қырық екінші сүре елу бірінші аят ммм
тұра тұрыңыз алтыншы сүре жүз он бірінші аят жүз он бірінші аят
қазір иә сосын енді бір минут бір минут бір минут аға қарап алайық қолымда құран тұр да
қолыңызда телефон тұр ғой құран бар ішінде жүз он бірінші аят қазір бір минут
жүз он бірінші аятта бүй дейді егер оларға періштелер түсірсек те және оларға өліктер сөйлесе де сондай ақ олардың алдында әр нәрсені жинасақ та олар
нанушы емес әрине алла қаласа басқа бірақ олардың көбі білмейді
алла қаласа кәпірлер туралы сонда сіз кәпірлерге түскен аятты қазақтарға қолданып жатырсыз ба
кешірерсіз міне сіздің таласты тоқтатайық аға мен сұрақ беремін сізге
көбінде менің айтқым келгені мына жерде құранның жүз он екінші ы мен мынандай нәрсені де естігенмін де екі жүз он төртінші сүре ы бес жүз он екінші аят деген сияқты ұра салады
эй ондай сүренің саны жоқ қой ондай аят жоқ қой десең ммм деп айта салады да көбінде адамның надандығын пайдаланады да
бәріміздің қолымызда бар ғой құдай ау қазір орта ғасыр емес аш та қарай сал
айтты ма анау ы әкем марқұм үнемі айтып отыратын сөйлеушінің үш нәрсесіне қара бір нәрсесіне қарама деп
бірінші қара ол ы қандай семьяда адам екінші қара ол ы білімді қайдан алады үшінші қара ол достары кім деп
төртіншісіне қарама ол сөзіне қарама мынау үшеуін қарамай тұрып дейді де
біз көбінде сол үшеуіне қарай деген нәрселерге қарамаймыз да сөзіне ғана қараватырмыз да енді не өтірік аяттарды ұрып отыр
әулиенің басына барып келгің келсе өздігіңнен өзің барып келсең болмайды ма
жоқ бұл кісілердікі мынандай мен естігенмін де ы өз еркіңмен жаңағы есептеватырмын ғой жиырма бес мың жұмсағаннан гөрі төрт мыңға барып қайтуға болмайды ма аға
алты мың алты мыңға барып қайтуға болмайды ма барып қайтасың
а енді мынандай ол кісілер де жаңағындай шарттар қойып тастаған да анау ыыы метофизика деп қояды
физикасын түсіндім аға мета деген не нәрсе айтыңызшы
былай тұрады терминдермен сөйлеу керек қысқасы айтқым келгені жоқ адамның ы егер шынымен зиярат деген қазақта да сөз бар зират деген сөз
ыыы міне мен апамды барып аман саулығын сұрап қайтсам зират зират жасап қайттым дейді де қазақ соны зиярат деген
яғни өлгенге де барып мен де осы бір күні осында жатамын ғой бұлардың қабірі кең болсын алла ы жеңіл етсін сұрақтарын деп барып қайтуға болады
ал енді сұрауға болмайды да
енді ыыы сол барып қайтуға құран бағыштауға бару үшін жиырма бес мың мен не үшін құртуым керек
неге мен қырық күн біреу менің қалай дәрет алатынымды қадағалап жүру керек басқа сыймайтын нәрселер ғой
айналып келген кезде біреудің қалтасын байытады да бұл
аха мынау ата жолы деген ше айтып отырмын ғой жаңа просто ең қасиетті нәрсе құранның аяттарын өтірік айтып отырғаннан кейін басқа сөзіне сенбей ақ қой
жасыңыз нешеде кім нешеде
аға біліп беріңізші ана жақтан айтатын шығар сізге ана жақтан айтатын шығар жасыңды айтшы
отыз бірдемін отыз бірде құранда мынадай бар баланы екі жасқа дейін емізу керек қырыққа келгенде ақылы толады дейді иә
енді сол ақылы толмаған жігіт бұл құраннан сабақ беріп жүр де қарашы міне
мен сабақ беріп жүрген жоқпын
сен құранда қай аят қай сүре сол туралы айтты
ақыл айтып отырсың сенің даналығың сен алпыстан асып кетіп отыр ғой
жарайды құрметті қонақтар бетбақ жеңер бейшара көнер деген таласты тоқтатайық
ғалияш ханым сөз сұрадыңыз ғой сұрадым
сұрақты сосын қоямын әуелі айтамын дегеніңізді айтып жіберіңізші жақсы
сізге сұрақ қояйын дегенмін бірінші мүмкіндік болса ыыы бала кезден бастайықшы
кішкентай кезіңізде бір і шошыған бір қатты қорыққан жағдай
қай кезден бастап сізге жаңағы нәрселер көріне бастады қай жастан бастап

шамамен жасыңызды айтыңызшы ес білген шағыңыз мысалға он жас дейік жеті жас дейік иә қай қай жастан бастап сізде осы жағдай осы нәрселер көресіз
енді екі жастағы нәрсеңіз есіңізде жоқ қой енді ол иә иә иә қай кез жастар шамасында болды осы жағдай
айтайын ба мен бірінші класым екен бірінші класымда мынау бірінші майда бізде не аламыз ғой алғашқы жақсы иә жақсы
а оның ы оның алдында біраз отбасыңызда біреу аяқ астынан қайтыс болған сіз қорыққан бір жағдайлар болды ма
бір аяқ астынан бір қараңғыда қалып қойған шошып кеткен бір нәрсе жағдайлар сізді бір ондай жағдай ешнәрсе есіңізде жоқ ешнәрсе есіңізде жоқ да ондай нәрселер аха
енді ы енді айтыңызшы ы жаңа сіз айтып отырсыз ғой әулие араладым әмбие араладым дейсіз емшілерге бардым дейсіз
сіз өміріңіздің жартысын емшілермен өткізген сияқтысыз иә аралауменен иә
әр емші әртүрлі энергетика сізге беріп тастаған деген сияқты
енді сіз маған айтыңызшы мына медицина саласына бағынып көрдіңіз бе барып көрдіңіз бе
кімге тексерілдіңіз
терапевтке тексерілген шығарсыз мүмкін сіз кішкентай кезіңізде педиатрға мен саулық іздедім
психиатрға тексерілдіңіз бе а психиатрға барып көрдіңіз бе психиатр деген маман бар
тексерілдім барлығы денсаулығым жақсы құдайға шүкір барлығы жақсы да
психиатрға барып тексерілген анықтамаларыңыз бәрі бар
иә әлде сіз жай өзіңізді жай аурумын деп өзімді санамаймын ол кездерде ше мхм қазір денім как положено сау
бірақ жаңағыдай көріністер мен әлі талқылайын дегенім сол не көрініс ол
ол күш жаманға жетелеген жоқ деп айттыңыз бағана мектепке апарды рухани ілім берді деп
бірақ түнде сол күш бір жүз екі жүз грамм ұрттатады екен иә иә иә иә иә иә рас қой иә иә
азанға дейін өзіңіз әрі қарай ішіп кеткеніңізді байқамай қалады екенсіз иә иә иә
бұл қалай болғаны сонда аға
енді қараңыз енді айтайын жаңағы енді бұл қорқыныш қой енді енді өзімше ойлаймын жын ол жаман нәрсе де былай айтқанда
жаман нәрседен мен шығуым керек мен жаңағы күрестім дегенім сол ғой
жаңағы бір көзді жаңағы диюменен күрескенім сол по моему мен өзімше ойлаймын енді солай
жаңағы ішке кірген жын мені арақ ішкізеді басқа да мен содан құтылуым керек былай айтқанда
мен оны білген жоқпын ғой ол кезде ішсем жақсы демалып отырамын
ата баба аруағы енді жынға айналып кетті ма аға
жоқ аруақ демеймін мен оны мен мен аруақ демеймін оны мен білмеймін де не екенін де білмеймін өзімше жын деп ойлаймын да енді
енді ыыы енді бұл жердегі жағдайды былай деп қорытындылайықшы енді былай өзіміздің ойымыз болсын
мен ы пенде ретінде де адам ретінде де ой айтайын маман ретінде де ой айтайын
маман ретінде айтатын болсақ ы бұл кісіде ы нағыз шыны керек кішкентай кезінен бастап жас кезінен бастап психиатр маманға кәдімгі психиатр деген маманға көріну керек еді
ол кісі арнайы диагнозды қояды өйткені галлюцинация бар ма бар иә шыны керек иә
ал ол галлюцинацияның жаңағыдай басқаларға сырттай өзіне байқалмай ы сыртқа қатты көрінісі бар ма бар иә
жаңағыдай әсер ұйқысының қашуы басқаларға яғни адамда депрессияға түскен ба терең түскен оның бәрі шындық мойындайтын нәрсе
бірақ бұл кісі ы әулие әмбиелерге аралап анау әулие былай айтады мына әулие былай айтады өзіне жаман жаман энергетиканы тарта берген
адам магнит сияқты ғой магнит сияқты тарта берген яғни адаса берген адаса берген адаса берген
жаңа айтып отырған маған анау көрінеді мынау көрінеді деген оның бәрі адамның ойы
өзі ана жерге барады мына әулие былай айтады мына жерге барады мынаны айтады соның бәрін сосын ойына тартқылап адам магнит сияқты соның бәрін көре береді
өзі адам іштей қорқа береді маған қазір бүгін көрінеді бүгін кім келеді менің ұйқыма бүгін кім келеді десе
бүгін ы ойлаңызшы ұйықтардың алдында ойлаңызшы түн ортасында сағат он екі үштердің арасында мен шошып оянамын деп шошынып оянасыз
шынымен сондай сияқты немесе қазір келеатырған кезде артымнан біреу тырс етіп жүріп келеатқан сияқты шынымен де тырс етіп жүріп келеатқан сияқты
сонда сіздің айтуыңызша ы жалпы психология бұның бәрін ешқандай да әулие әмбие ешқандай да тылсым күштің бары ы бұл жай ғана адамның өзінің психикасында болып жатқан
психикасында болып жатырған арпалыс
медицина жағынан ы психология жағынан айтатын болсақ адамның бала кезде туған кезде ме қай уақытта біз білмей қалдық
бұл кісі айта алмай отыр нақты бір ауытқу болған
иә бір ауытқу болды да оның ы мен айта алмаймын мен психолог маманмын сондықтан қазір мен ол диагнозды айтатын болсам бұл кісіге бұл кісі ы маған ы
кері хат жазуға да хақысы бар иә заявление дейді ғой заявление жазуға
сондықтан нақты маманның алдына баратын болса бұл кісі барлық нәрсесін айтып беретін болса нақты диагноз қойып береді
нақты диагноз қойылады да оған нақты арнайы дәрілер ішіледі оған арнайы емдер жасалады
ол көмек тура көмек болады да ы ол көмек тура медициналық көмек болады да бұл кісінің жаңағы бойындағы ы жаңа үнемі көрініп жүрген нәрселерінің бәрінен
әулиесіз әмбиесіз емшісіз арыла бастайды адам кісі
шыны шыны ы бұл кісі барлық нәрсеге барған да барлық нәрсеге барған да емшілердің бәріне барып болған да былай айтқанда
ал нақты медицина жолына нақты өзінің емін табу үшін ж жүрмеген ол бір
екіншіден депрессияға түскен адамдар ыыы депрессияға түскен адамдар адамда мынандай нәрсе болады самовнушение дейді өзін өзі көңдіру
яғни адам не өзін абай атамыз айтады ғой қиындықтан өзіңді өзің алып шығар деп сен өзіңе сен өзіңді өзің алып шығасың дейді иә
сол сияқты өзіміз адам өзін өзі алып шығады
өзін өзі алып шығуға күш жігері жетпейтін болса адамның ондай болатын болса адам басқадан көмек сұрайды
яғни басқадан көмекті адамдардан іздейді пенделерден іздейді әулиелерден іздейді
ал әр әулие мен әулиемін деп отырған адамның өзінен қорқу керек мен ы жаңағы сенің болашағыңды айтып беремін деп адамның өзінен шошуы керек
біз пенде ретінде де шошуымыз керек иә ыыы өйткені біз бәріміз де ы мен маманмын мен басқамын дегенмен де біз бәріміз де бір аллаға сенеміз
нұрбек әдетте шетелде қасиетті орындарды туристер аралайды ғой иә иә иә
бізде неге ауру сырқаулар аралайды
бізде мынандай нәрсе ғой например европаның оларда бір біз осы бір қабілетті қасиетті енгізуіміз керек сияқты да білмеймін оларда тарих ретінде қарайды
әйтпесе европаның көптеген моллалары бар европаның көптеген ы церковьтары бар оларды тарихи таным ретінде қарағысы келеді де міне біздің осындай бабаларымыз өткен
ыыы қазақта әдемі сөз бар да өлі разы болмай тірі байымайды деген
ол өлі разы болуы үшін сен ақшаңды шаш деген сөз емес те ана жерге ойбай анаған төгіп тастаймыз
сол өлі сенің тірі болуың үшін не істеді кітап жазып кетті ы сөз қалдырып кетті әдемі өсиет
абайды например разы қылу үшін біз абайға табынудың керегі емес сол абайдың айтып кеткен ақылдарын өмірде пайдалансақ дұрыс қазақ болсақ
сол бізді абайды да разы қылады анау қабірінде аунатқызып түскізеді өзімізді де беделімізді көтереді де
европалықтар осы уақытта жүреді қай европалықты көрдің анау ы әулие карлға табынып жатқан басқаға табынып жатқан
жоқ сол карлдың айтып кеткен өсиетін олар өмірге айналдырып жатыр франция өсіп кетті англия өсіп кетті
бізге осындай бағыт керек те мола ы қабір деген бұл біздің бабаларымыздың қастерлі бабаларымыздың жатқан жері
солардың ы қабірі бізге қарапайым адам болуға болмайтынымыздың белгісі сияқты болу керек те олардың әр тасы
бәрекелді бір нәрсе айтайыншы
мына парторг болып жүрген кезде райкомда істеген кезде мен делегациялармен индияға бардым японияға бардым
ыыы братскиларды айтпаймын болгария нелерді германияға бардым иә сонда түйгенім америка жағына барған жоқпын мына индияда бәрі солай табынады өйткені білімдері жоқ
онда бір шаг былай өтсең білімдері жоқ көбі білімсіз
білімділер бару керек те онда ескерткіштерге ондай молаларға
мысалға ы орталық қазақстан жақта мынау ұлытауда ы тас бар петроглиф тас ғасырынан бері жан жануарларды салған керемет туынды құртып жатыр
кімдер құртып жатыр аққу сұңқарлар
себебі анау тастың үстінен сырғанасаң ы бауырың жазылады жүрегің жазылады деп
ойлашы он мың бұрынғы жазуды сөйтіп өшіріватыр анау көтенімен сырғанап ше
рақымның бағана бала кезінен бастап айтып келе жатқан нәрсесіне енді бағана мына бала айтып кетті ғой енді мен диагноз қойсам ренжитін шығар деп
бірақ мен де бір диагноз қойсам ренжуі мүмкін
мысал үшін рухани қияли ауру деген ауру болады қазақта бұл жазылмайтын ауру
бұл күні бүгінге шейін ғалымдардың зерттеп жатқаны рухани дейді
рухани қияли аурудың күні бүгінге шейін дүние ғалымдардың зерттеуінде дүние ғалымдары оны шизофрения дейді аға і
дүние ғалымдар қазір оған бір дәрі не болмаса бір нәрсе бірақ ол бар екені заңда нетілген
енді сонда бұл кісіге айтып отырғаным қазір күні бүгінге шейін және сөйлеген сөзінде тіпті кешір лағып кетті деп айтсақ та болады
сізде рухани қияли ауру бар
сіз және сөйлеген сөзіңізде кейде өте жақсы сөйлеп кетесіз еш нәрсеге жуытпайсыз
ғылымға таман итермелейсіз өзіңізді түсіндіңіз бе жақсы ғылымды мойындап тұрсыз
өйткені қазір ғылым заманы екендігін біліп тұрсыз ондай қабілетіңіз бар
бірақ өзіңіздің қателігіңізді мойындамай өзіңіздің қателігіңізді мойындамай мойындаймын осындай бір күш осындай бір нәрсе
біздің өзі қазақ баласы емес әрқандай ауырған адам әрі беріден кейін мен құран көрдім дұға көрдім деп өтірік айтып шыға келеді
өтірік айтып шыға келеді мен құран көрдім дұға мен айтываттым ғой ғалымға
отырып алып шай ішіп отырған неге қиялданып бір арақ ішкісі келді ме е бір ет жегісі келді ме не бір бақырғысы келді жамандай берме
мен ы бәрін де мына қияли анау ы балам ы грамотно айтып отыр сізге әлгі галлюцинации галлюцинации бар десе бар шығар бірақ өте күшті жігітсің
неге айтайын деп отырғаным
сондай аурудың осы елуге елу төртке келдің бе елу алты елу алты солай ма жасың елу алты мен жасыңды байқап отырмын
ал енді сол осы күнге дейін сен ешкімге қатынға да болмай ы әулие мәмбиелерге де болмай осы екі қол аяқ қолың балғадай осылай жүре бер
только врачқа қарал бір айтатыным
сосын жақсыға ы жақсыға балаймын дегенің маған ұнағаны сенің қиялдарың бір дұрысы қатыныңды әрбір қатында мыстан кемпір бар қатынды мыстан кемпір көргенсің
екіншісі сұлу қыз кітаптың ішінде көргенсің ол еркектігің
сол ғой менің жаңа сұрағаным ашуланған кезде айтқан жоқсыз ба оны деп
әдетте қазақта батаны жасы үлкен қария м үлкен кісі бермеуші ме еді тірі адам бермеуші ме еді көп көрген иә
арғы жақтан бата алдыру дегенге қалай қарайсыз өзі жалпы
ыыы арғы жақтан бата алдыру дегенге мен ол сенбеймін біріншіден
екіншіден ы мен осы тыңдап отырғаным мынау ы рахаңның қияли дегеніне ыыы өте ыыы баяғы кезден оқимын білім аламын ы мектепке барамын жоғарғы оқу орына түсемін деп қиялдаған ғой
соны енді мынаның арқасында уже алып отыр қиялды іс жүзінде асырмағансың менің ойымша
аға сіздің айтқаныңызға онда сұрап алайыншы жоғары оқу орнын өмірде оқи алдыңыз ба мына жақта жоқ
әне оқымаған ғой соны қиялдады ғой қиялдап соны дайындап жүр
жалпы қиындық деп жатырмыз ғой депрессия деп жатырмыз бұл бұл өмірдің кім кімге болса да қиын соққысы көп
өкініштісі кейбір жандар сол қиындыққа шыдамай тура жолдан тайып тылсымға кетеді
өлі разы болмай тірі байымас деген мақалды тура мағынасында түсініп тапқан таянғаныңыздың бәрін айдаладағы әр төбеге таси бермеңіз
өлілерді разы қылудың бірден бір жолы құран бағыштау және солар секілді салиқалы өмір сүру
сонда ғана ата баба рухы разылықтан бір аунап түсер
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
аман сау болыңыздар